أول ذكري لي في الطفولة يوم رحت مع أهلي الحديقة وكنت أركب الفراشات ،وألعب الأرجوحة كانت لحظات مرحة وما أنساها ،وكان يوم مشمس وملئ بالفرحة وأتعرفت علي ناس جدد وأطفال كانوا جدا مرحيين ولطفيين جدا في التعامل <hesitation> أذكر إن إحنا لعبنا الغميظة لمدة خمستاشر دجيجة بدون ملل كان يوم جدا رائع.